Warna kuning au mengasosiasikan no keceriaan dan kebahagiaan. Au berpikir warna kuning ah warna ceria no menenangkan yang bisa membangunkan perasaan bahagia no optimis.